کچھوٕ چھِ رینگنہٕ یِنہٕ وٲلۍ جانور، ییٚمیُک مطلب چُھ زِ تِم چِھ سرد خونہٕ وٲلۍ، ریڑھ ہٕنٛز أڑجہِ آسان، ہوہس منٛز شاہ نِوان تہٕ ٹھوٗل دِوان۔